Winishin faidakoni, haja godofika ken soka dorakinamin, ardilfika soka ken doro hitalokinamin, digdel ika sadi yani, arabia galbafika ken ano inag, kharaban kikjkan ken salihinan yani haja digdel <hesitation> nafiji winishin